Bana, oon pu on gaɗa jaale ɗuuɗɗe. Noy bo jahirton jaaleeji ɗin? To on jehi, on neeɓa ko hewta ngarton naa? Noy ngarton keɓton lesdi to njahoton? Kadi on mbaawa andon keɓton, ndoo on ngartay.